والله ما في أحسن من الجعدة العربية الجاعدة على الأرظ فنجان الجهوة وفنجان الشاهي والتمر، ما في أحسن من الجعدة ذي جعدة ممتازة ورايقة وهداوة وشابة النار جنبك <hesitation> يعني هذي الجعدة تعتبر من أفظل الجعدات بالنسبة لي وأفظلها عن بقية جميع الجعدات.